<hesitation> ŋbɔɔ dí tɔñŋá tíwɔ tɔmɔ kala mɔɔ, bʋŋdzɛ. Ñŋsɩ dí mɔsɩ tínɩŋɛ dúúnia mɛ feé-feé-feé, dúúnia mɛ feé páí tínɩŋɛ, tɔɔ níŋɛɛ baa tɔñŋá, tínɩŋɛ vʋʋ, dɩí yála ka la ŋsɩ tínɩŋɛ <hesitation> kéfíya na bʋrʋ dí ya sɩ míili na bʋrʋ, bɔɔ álámaa tɔñŋá. Ŋnáa? Tɔɔ bíɩ ŋsɩ dɩ mɔsí ŋsɩ dɩ tɔtɔmɛ tógó dzémɔ mɔ, dá fɔlɔɔ dzeé, gɛ baá tɔñ kabʋrɛ, baá tɔñ kotokoli, baá tɔñ <hesitation> ayigbé, ŋnáa? Mɩnɩsɩɩ baá tɔñ samásɛ, baá tɔñ bagó, kusúñtú, baá tɔñ kabolí. Ŋnáa? Tʋnáníŋɛ feé-feé to wɛ. Too bɩɩ ŋsɩ dɩ dɩ kʋná mɛ dɩ togomɛ dzeé ké, baá tɔñ aŋgɩlɛɛ, ŋnáa? Baá tɔñ fraŋsɛɛ, barɩ wɛ baá tɔñ ɛsɩpaañɔɔlɩ. Ŋnáa? Mɩnɛɛ bʋná wɛɛ dzɛ. Tɔɔ bʋká dúúniamɛ feé dɩná sɩ aŋgɩlɛɛ wɛ, fraŋsɛɛ wɛ, ɛsɩpaañɔɔlɩ wɛ, aráabʋ wɛ, ŋnáa? Ɛŋdúu wɛ chiinɔwáa wɛ, bʋká baá tɔñ tínɩŋɛ tʋtɔɔníŋɛɛ baa tɔñŋá níŋɛ wɛ, tʋwɛ ka vʋ. Amá tʋná tʋná níŋɛ feé-feé-feé-feé, tínɩŋɛ aŋtʋtíí dɩná sɩ tʋyɛ tínɩŋɛ tɔtɔ baa tɔñŋá, tʋyɛ ŋírɛ ñtɔ ñŋ álámɩná mí tɩ tʋʋ yála, bʋʋ yála ka kpína í abáa léé ɔ láa bʋʋ kpína í tʋnáníŋɛ aa dɩí yála ka ná aŋgɩlɛɛ. Dɩí yála ka ná aráab, ŋnáa? Dɩí yála ka ná <hesitation> fraŋsɛɛ, dɩí ka ná wóto <hesitation> ŋsɩ espaagnɔɔlɩ mɔɔró. Tʋnáníŋɛɛ tínɩŋɛ tʋtɔɔ dí náa sɩ álámɩná ñŋsɩ ŋ dɔkʋ tí, ŋtáa dáŋñ dzɛ ɔɔ. Tútú tútú ŋsɩ dí mɔsɩ aŋgɩlɛɛ mɔɔ, aŋgɩlɛɛ, aráab. Bíɩ ŋsɩ ŋ dɔkʋ tínɩŋɛ tʋná ŋtáa dáŋ ba bɔɔ, báa léé ŋwɛ ŋñ lá, ŋtáa dáŋ bɔɔ. Tɔɔ aŋgɩlɛɛ, aráab, mɩnɩsɩɩ dí mɔsɩɩ dɩ fraŋsɛɛ ró ka tɩnɩ. Tínɩŋɛ tʋ biɩuŋ dɔkʋ tí ŋtáa dáŋ bɔɔ, ɛhɛɛŋ bʋyɛ tínɩŋɛ tʋtɔɔ dúúnia feé-feé-feé tɔñŋáá yá.